O koʻu manaʻo, oi ʻaku ka nui o nā pua waihoʻolulu maʻaneʻi i Hawaiʻi nei ma mua o ka ʻāina nui o Amelika, o koʻu manaʻo wale. Inā ʻoukou e nānā aku, ʻike ʻana ʻoe i nā pua melia melemele āpau. ʻIke ʻana kākou i nā pua waihoʻolulu ʻano like i nā waihoʻolulu o ke ānuenue, ʻO ka pua Lehua ʻulaʻula i loko o nā wao nahele o ke kuahiwi, nā Kaunaʻoa alani ma ke kahakai nā one ke wiliʻia nā kanu Pōhuehue me ia mau pua nani poni. A pehea nā waihoʻoluʻu ʻōmaʻomaʻo a me polū? Aia nā pua Pakalana ʻōmaʻomaʻo. He keu ka ʻaʻala kēia pua onaona. O ka mokupuni o Maui, i uka i ka moku o Kula, aia nā pua polū ʻo Nuku iʻiwi. Ua kapa ʻia Nuku iʻiwi e pili ana i ʻano like i ke ko nuku o ka manu iʻiwi. ʻAʻohe ka ʻaʻala akā he keu ka nani polū mau pua. Eia nā pua a pau me nā waihoʻolulu o ke ānuenue.